أفضل ذكرى هي وقت قضاء العطلات مع العائلة في الريف، اللعب في الحقول وجمع الفواكه الطازجة، تذكرها تعطيني شعور بالسلام والفرح.